<hesitation> Ɗoo kam hitaande ɗo, hitaande feere nde ɗum waɗi cuɓol to lesdi woyri nder lesɗe Afrika, ɗum waɗi cuɓol ngol ardiiɗo lesdi ndi, ɗum waɗi cuɓol ngol house of rebs membas, pats ɗum waɗi e govanos, Pats ɗum waɗi ɗum timmini cuɓol kam waɗaama nder Nasaraaku yettoore Joomiraawo.